Laivaq liigusõq hariligult sõukruvvi abil. Laiva moodor tõukas sõukruvvi ringi ja tuu põhimõttõlisõlt nigu tõukas <hesitation> loodsikut viih edesi. Aga tõnõ võimalus om ka näütüses purjõga, miä sis pruuk tuulõ jõudu tuu jaos, et <hesitation> loodsikut edesi tõugadaq.